एक न्यूना तै कण तवचलडो सु बतोंडा कई लिए मेते मतलब यंची की टीवी की एक स्क्रीन होंदी टीवी मा पीछे लाइट होंदी सु टेलेवीसों मा जो नेटवर्क बीटिन जो औन्दु ची ची कोई भी चैनल चल्दू सु प्रकाश दोडलु तेमा स्क्रीन माँ तब सु टीवी चल्दु